Anee ang'alali keiyo, ko sikiik chuuk ko ki ngala ki ngalaali keiyo kora, ako chekipo tai kingalali keiyo, ko akot lakok chuk ki ko mandaat, ak amache aneet kong'alal akichek ko mautyee kutit ap keiyo, amu- amu lukaini kipaa kuko, ko ma kimache kemetee. amuu kararan kapisa konai kutiit ni kipo kaa.